اكتر نصيحة اتقالتلي في حياتي أو كده أن أنا اخد الأمور ببساطة اكتر وان أنا أحاول ما اكونش دايما متوترة وشايلة أن دايما الحاجات صعب أنها تتعمل واحاول على قد ما اقدر أن أنا اطبقها ودايما باخد بالي لما احس ان أنا متوترة أو في حاجة قالقاني أن أنا أفكر فيها بطريقة إيجابية عشان اعرف ان أنا اعملها صح